Pa recateal enos mercaus, lo primeru es bicheal i sabel más menus cómu están los precius pa sabel qué es razonabli. Tamién es mu emportanti d'estal dispuestu a caminal, es izil, a no mercal si no ancanças la tu idea de preciu. Tamién es emportanti de hazel preguntas a tentu'l produtu, comu la su calidá i el su origi, pa sabel póndi ahilal. I lo más emportanti, el no nessecital essu qu'estás a recateal.